بقول له حاول تخصصلك ربع ساعة ولو كل يوم حتى لو قبل النوم جرب تسمع كتب صوتية عن القيادة والمشي، كمان ابحث عن كتب قصيرة أو مقالات عشان تقدر تقراها بسرعة وخلي عندك قايمة بالكتب اللي تبي تقراها، ليه؟ عشان تكون متحمس أنك تقرأ القائمة كامل وتتحمس للي جاي.